دبرازیل خلک د فوټبال سره ډیره عمیقه مینه لری او نژدی ټول ځوانان یی دفوټبال سره علاق لری او په نړی کی دفوټبال اتل ولی لری دنور رواجونو ترڅنګ خلک د نوي کال په شپه سپین کالي اغوندي. د سمندر څنډې ته ګلونه اچوي او داسی باور لری چی دا کار خوشبختۍ راوړی